الفن لو اثر كبير عند المجتمع خاصة انو يتحسن من بعض الفنانين بس اكو فئة كبيغة انو تصيغ اسوء على المجتمع كارثة على المجتمع بس بشكل عام الفنانين ال الي يحسنون المجتمع كثاغ عينشرون شغلات وتحسن المجتمع تحسن الواقع من عندك ويحد يفتهم.